अगर आपनों कावरी सुप का जे वारु बनाना है। ति आपनों काव़ि ये वीदेशी के चेप हावे। जै सुप आपनों घळ देश। जै सुप घालीन अते दे तीनो सुप का जे मिक्स कर देश। तीय ते जय वारुबन जासे। अपना घ़रूट एक वारू सूप बनाये लेगसन।